אויב איך וואלט געדארפט באשליסן צווישן נישט עסן פרישטאג, לאנטש אדער סאפער פאר א יאר וואלט איך מסתמא אויפגעגעבן פרישטאג ווייל רוב טעג עס איך סייווי נישט קיין פרישטאג און איך עס נאר לאנטש סאו דאס וואלט געווען די גרינגסטע אויפציגעבן פאר מיך.